Ngaze, ngopo, ngola, ngodo, ngɔlɔ, ngɔrenyi, ngɔrowo, ngoranda, ngurodo, nguwo, laezi, lepo, lela, lodo, lelɔ, erenyi, erowo, eranda, erodo, ashiri, ashiri leze, ashiri lelɔ, ashiri lerenyi, ashiri lerewo, ashirilaranda, ashirileredo, ukpela, ukpela eze, ukpela epo, ukpela lela, ukpela lendo, ukplaela lelo, ukpela lerenyi, ukpela lerewo ukpela laranda ukpelalarendo ukpendo ukpendo leze ukpendo lepo ukpendo lela, ukpendo ledo, ukpendo lelɔ, ukpendo lelɔ, ukpendo larenyi, ukpendo lerewo, ukpendo laranda, ukpelɔ ukpelɔleze, ukpelɔlepo ukpelɔ lela, ukpelɔlendo ukpelɔlelɔ, ukpelɔ larenyi, ukpelɔlerewo, ukpelɔrenda, ukpelɔlereado, ukpeenyi, ukpeenyileze, ukpeenyiilepu, ukpeenyilela, ukpeenyinyilondo, ukpeenyilɔ, ukpeenyilerenyi, ukpeenyilerewo, ukpeenyiilerenda, ukpeenyiilerendo, ukperewo Ukperewoleze, ukperewolepo, ukperewolela. Ukperewolendo, ukperewolelɔ ukpereworanda, ukperewolerendo, ukperenda leze, ukperendalepo, ukperendalela, ukperendalendo, ukperendalelo, ukperendalerenyi, ukperendalerenwo, ukperendalerada, ukperendo, ukperendoleze, ukperendolapo, ukperendolela, ukperendolendo, ukperendolelɔ, ukperendolerenyi, ukperendolerewo, ukperendolerando, ukperendo, oderi oderi leae, oderi lepo, oderi lerenyi, olerando, derilerewo, oderileze, oderilepo, luwolelaluwolendo, luwolela, luwoerenyi, luworewo, luwoerendo, luwoerendo, oderilashiri, oderilashiri, leze, oderilashirilepo, oderilashiri lela, oderilashirilendo, oderilashirilelɔ, oderilashirilerenyi, oderilashirilerewo, oderilashirilaranda, oderilashirilerendo, oderila, ukpela

Oderiukperenyi lerewo, oderiukperenyileranda, oderiukperenyilerando, oderiukperenyi perewo, oderiukperenyilendo leze, oderiukperenyilepo, oderiukperenyilela, oderi, oderiukperenyilela, oderiukperenyi, oderiukperewo, oderiukperewo, oderiukperewolerenyi, oderiukpereworendo, oderiukpereworendo, oderiukperewo, oderiukpereda, oderiukperedaleze, oderiukperedalepo, oderiukperedalela, oderiukperedalendo, oderiukperedalelo, oderiukperedalerenyi, oderiukperedalerewo, oderiukperedalaranda, oderiukperedalerendo, oderiukperedaleze, lelelɔ, oderiukperedalndo, oderiukpereda, oderiukperedalepo, oderiukperedalela, oderiukpereda lerenyi, oderiukperedo, oderiukperedolerewo, oderiukerendo randa, oderiukperedorando, ederiepo, ederiepo, ederiepoleze, ederiepolepo, ederiepolela, ederiepolando, ederiepolelɔ, ederiepolerenyi, ederiepowo, ederieporanda, ederiepolerendo, ederiepoluwo, ederiepowoleze, ederiepowolpo Ederepoluwolela, ederepoluwolalando, ederepoluwolelo, ederepoluworenyi, ederepoluwolerewo, ederepoluwolerenda, luwolerendo, ederepolashiri, ederepolashirileze, ederepolashirilepo, ederepolashirilela, ederepolashirilendo, ederepolashirilelɔ, ederepolashirilerenyi, ederepolashiriterewo, ederepolashirilerenda, ederepolashirilarendo, ederepolukpela, ederepolukpelaleze, ederepolukpelalepo, ederepolukpelalela, ederepolukpelalerenyi, ederepolukpelalerewo, ederepolukpelaleranda, ederepolukpelalerando, ederepolukpendo, ederepolukpendoleze, ederepolukpendolepo, ederepolukpendolela, ederepolukpendolendo lelɔ, ederepolukpendolerenyi, ederepolukpendolerewo, ederepolukpendolerenda, ederepolukpendolerando, ederepolukpelɔ, repolukpelɔleze, ederepolukpelɔlepo, ederepolukpelɔlela

Ederendo, ederendoleze, ederendolepo, ederendolela, ederendoledo, ederendolelo, ederendoleranyi, ederendolarewo, ederendoleranda, ederendolarendo, ederendoluwo lela, ederendoluwo, ederendoluwolaze, ederendoluwolepo, ederendoluwolenla, ederendoluwolendo, ederendoluwolelo, ederendoluwolerenyi, edlerenwo, ederendoluwo, erendoluwolerenda, ederendoluwolerendo, ederendolashiri, ederendolashirileze, ederendolashirilepo, ederendolashirilela, ederendolashirilerewa, ederendolashirileranla, ederendolashirilerando, ederendolaukpela, ederendolaukpelaleze, ederendolaukpelalepo, ederendolaukpelalelo, ederendolaukpelalendo, ederendolaukpelalelo, ederendolaukpelalerendo, cukpela lerewi ederendolaukpelaleranda, ederendolaukpelalerando,

Ederendolukperandalendo, ederendolukperandalelo, ederendolukperandalarenyi, ederendolukperandalarewo, ederendolukperandaleranda, ederendolukperandalerando, ederendolukperando, ederendolukperandoleze, ederendolukperandolepo, ederendolukperandolela, ederendolukperandolendo, ederendolukperandolelo, ederendolukperandolerenyi, ederendolukperandolerenyi, ederendolukperandolerewo, ederendolukperandolerando, ederendolukpelɔ